﻿Ou ovae yae papaka sau jaeko jaemai ayemongueta kope aparaiki ai yae kuarai jaji yae jaeramo yepe oajaete kuarai jaji jae tajaposimo taiko jae, ngarako ikavi kuarai seapo jae jaemai ayupavoye jukurai ayuparaeteye aiko se sekogui esa kuarai jajipe oajaeteye se se ikavia seapo